اكثر وظيفة هكون سيئة فيها هي وظيفة المحاسبة لانه انا مش شاطرة في الرياضيات خالص ولو اشتغلت في اي حاجة لها علاقة بالحساب والرياضة يعني هتفشل فشل ذريع جدا ومش هنفع فيها من زمان انا ما بحبش الرياضيات وما بحبش المحاسبة ولا كمان احب التدريس ابدا يعني.